بالنسبة لي أقدر أحبس أنفاسي تحت المويه من حوالي ثلاثين لأربعين ثانية، طبعا يعتمد على لياقتي البدنية، بعض الناس يقدرون يمسكون أكثر من كذا. بس كون دائما حذر لأن التنفس تحت المويه مو سهل. من الأفظل دائما عدم المجازفة في كتم النفس فترات طويلة إنه يمكن يكون خطر عليك وعلى حياتك.